كأن السؤال هل الأنسان مخير أم مسير خليني جاوبلك على هالسؤال بوضوح الأنسان مخير فيما هو مسير إليه وش يعني يعني أنه الله بيعطينا الخيارات بنفس الوجت هو عارف وعالم والله دائما أعلى وأعلم وش راح نختار بيعطيك اليسار واليمين وهو أدرى انت أي الطريق راح تختار.